Rapisyek koma kwale kwalei poipoyet amu yaitinye rapishek komainyalili muuch ialchikei tukuk che imache. much iai kiit neimache, iachinikei iachinikei tukuk kuk inyekei, maisame chii kei, sasa paipa in rapishek koipi papayet kokeny amu much itekchi kei koong'ung. much ii- iimut lakok kuk sukul, sasa komainyalili, ng'inyalili komaitinye paipayee, amu isome piik rapishek ii maitinye kiy neiaame, ma maimuchi akot i- i- iisu piik alak itoret, ko sasa rapiche chu ng'omii kotareti piik ko- kotaretin ipaipaitu ak ipaipachi piik alak,